nyambam labugo ni do valle ha digginku gasa sai a laaba doh boh valle ha doh usta ta putte vurta heditaa labi gasa mai to'a wati dhumdhum boh doh wawa yewa gasa mai beh hore mu gasa mai itta amma boh do boh usta naudhum a nanata naudhum sosai to'a naftiri beh nyabbam gasa labugo mai sosai